Unkeey, ñaan najín awará pëkeey mak. Mënkeey bá këkeey mom mëmpurir pëká koowí mëŋal wí. Má mëncësa bá këcësa mëndiŋ purir koowí mëŋal wí. Ñaan ní kankeeyi nul kakoon koo, kon pëkeey awará mak. Pëkeey awará mak cí mëŋal pëdoo përoose yink, á përoose já idoo pul ikarta yí bajoon bëyeparu. Ikarta yumënţa yuŋ iţas ikarta áa jáni iká yul këduka maŋ kayee jukan yul dí bajáku dí, eyëjukan yul bëjáku daţ dí ibáana dí. Apëre daţ dumënţa duŋ bá nënţe këduka purir pëdoo përoose pëmënţanana puŋ. Ací bá këcí ñaan ní mee yí mëyëlanëţ ukeey mon mëndiŋ purir pëdoo përoose. Përose yepar mak ukeey.